E fomba fanasa lamba ame tagna: alay gne <hesitation> vovo savony aisy agnaty koveta, da igny koveta igny amizay arokakaro amignao da alasaky amignao e lamba da dignasa ame trente minutes eo, da kosikose kosekose fronteny zasy kose ame tagna eo izy da miala e loto.